Raha kely indrindra an, indray andeha isan-kerinandro aho no misakafo amin'ny hotely fisakafoana. <hesitation> > Izaho moa tia mihinana sakafo sinoa, dia matetika hotely fisakafoana mahandro sakafo sinoa na sakafo gasigasy ireny no fandehanako.